<hesitation> Iaho zany mbola sy nandeha tan-dafy tagny aho, fa ndraika andro zash ah mba magnany fagniria hoa any avao, fa misy namako zay zash namako marigny anah zay izy e mande megna amintiagny zany isake roy tao da gne fotoa lagniny etoa zay magnodidididigny e vol- roy vola eo.